<hesitation> أكتر حدث كان موت بابا كان <hesitation> موضوع مختلف شوية، خلاني إن أنا أبقى مسئول أكتر وكده، ولكن أثر فيا طبعاً <hesitation> لأن أنا كنت زعل- زعلان شوية لغاية الوقتي بس <hesitation> بس بشكل ما قدرت إن أنا أتعامل معاه يعني أحسن مع الوقت.